T yiɗi lonnirge e juɗe maɗa noy ngaɗata, enen ko buwuɗen ni kan woni lonnirgo juɗe, nonnirgojuɗe ɗen e tawe ego ndiyam ngadda wuro desa wonna, e tawe etta tekkemaɗa tunuɗe jaha, to jangol non to yayre non, fete non. To jareɗa fu no tawe ndiyam maɗa laɓudan no a wunde hatare maɗa ɓawo a nokki ndiyam, a watti hatare a tekke maɗa tununde nder tawe juɗe ma batu e womni nder. ha tokka a waɗa beɗɗo toggoje ɗen ni ada waylita <hesitation> ada ɓoyla fa tawa ndiyan ɗan a ndara, noy ɗan none majje wa'e, illa e ɓawli, fa to rawni fu kan woni laɓi.